أكثر لحظات حياتى اللى حسيت فيها إنى قوية وقت اللى أمى مرضت ومكانش معايا حدا واحد في الدار وكان لازمنى أنا نتصرف، وقتها جات بالي ثم طلبت خالتي باش تجي وبقيت نساكت في أمى وهى أصلا كانت تحس في روحها مريضة لدرجة أنها باش تموت وتقول لها اغسلوني-اغسلونى مت بالرعب وقتها أنا بقيت ساكتة وصامدة وما حبيتش نحسسها إني خايفة وعوبة الحمد لله تعدت لا بيش.